Mi yelan mi heba tamseeje ha ragare ngedam am ngam tamseeje beldum masin. to mido nyama do wata am seyo ha bernde am do wata am mi dimba hore am ngam velugo mai den bo do wata am mi mara sembe.